Yashil rang menga tabiiylik, tinchlik va yangilanish bilan bog'liq. Bu rang ko'pincha o'simliklar va hayotning yangi bosqichlarini ifodalaydi. Yashil rangni ko'rganimda, qishda yashil o'tlar va bog'dagi tabiiy muhit haqida o'ylayman.